כ'האלט נישט ס'מעגליך אז א מענטש זאל- אז א דאג זאל קענען קאמיוניקעיטן מיט מענטשן, און זיי זאגן וואס איז געשען. קען זיין דורכן בארקן <hesitation> אדער דורכן טעפן און פוינטן.